ס'איז דא שווארצע פעפער, ווייסע פעפער, <hesitation> פאפריקא, קראשד רעד פעפער, קומין, <hesitation> אניון ספייס, גארליק ספייס, ארעגענאו, <hesitation> פיצא ספייס.